खास करके क्याल्कुलेटर गणितके हिसाब मिलान प्रयोग होनबारो अत्याधुनिक मसिन हए । जा मसिन संख्यात्मक गणनाको काम करत हए । जाको प्रमुख उद्देश्य अंक और संख्याको बीचको गणितीय अपरेसन जैसे: जोड, घटाउ, गुणन, भाग आदिके गजब जल्दी और सही रूपमे करनो हए । जाके सँगएसँग क्याल्कुलेटर छोटे बडे चाहुँ जैसे दसमलब, प्रतिशत और अंशको फिर गणना करदेत हए । वैज्ञानिक क्यालकुलेटर त औरु गणितीय कार्य जैसि: वर्गमूल, पावर और ट्रिग्नोमेट्रिक कार्य फिर सहजए करदेत हए । आधुनिक क्याल्कुलेटर जटिल गणितीय समीकरण फिर समाधान करदेत हए । आदमीके संख्यात्मक गणना करनपेति क्याल्कुलेटर त्रुटि कम करन और समयको बचत फिर करन ताहिँ बहुत उपयोगी मसिन हए ।